<noise> Ua ʻano like ke kāleka kāki me kakahi waihona panakō hou aku. Inā makemake e kūʻai i kekahi mea hiki ke hoʻohana i ke kāleka kāki. A ke hoʻohana ʻia, pono ʻoe e hoʻohana i kāu kālā maoli no ka uku ʻana i ka pila e pili ana i kēlā kāleka kāki. No ka mea ʻaʻole loaʻa maoli iā ʻoe kēlā kālā.